मए क्रिम और चिनी वाली कफि पिमङ्गो काहेकि मोके कारि कफि करुवात हए । मोके क्रिम और चिनी वाली कफि गजब अच्छि और मिठि लागत हए । तभि मए चिनी वाली कफि पिमङ्गो ।